वेंडिंग मशीन एक दुकान का छोटा रूप हवे बस फर्क ई हवे कि ई में कवनो दुकानदार निगरानी खातिर ना बैठल रहें। वेंडिंग मशीन एक अइसन मशीन होला जेमे कई प्रकार का सामान रखल जाला ताकि केहू के भी आवश्यकता पड़े पर सामान मिल सके। वेंडिंग मशीन अपने अंदर लागल कंम्प्यूटरी दिमाग का इस्तेमाल करेला जब कउनो सामान ओसे केहू मांगे ला और अपने अंदर लागल यंत्र के वजह से ऊ चले ला और सामान बाहर निकले ला।